Aah alowae alo etich alokang alo asubitayong tokona do ayei ayong’a, esikini ayong akisom esukulu, arumori kolong esukulu arumoritee, atoekaa asaki alosere lokolej, alomaret lokoloj tong’om pilee ni awosekino ayong atotache ekoloj. Ani nabo kaneni, abu ayong ataany awi nakang aring’a arai akisekin awi ng’inaa. Na amam iche here nabo etegemiarit ayong. aaah abu atobong toliwori kimikinae atoakaa atoakaa lowae lo anam, alot echem ng’ikolea. Echem ng’kolea kainaa ibere ni abu toronerii abu ekuwom toliwori nikokinae atubwa toperiyo ekwak yei topero inaa ng’irwa karubuu awikit, ng’irwa ng’ikankarei pakaa etiyaun ekuwom ng’esi eponere. Sasaa kaneni a anibuni nabo eeh pakaa ng’ikolea lokolong alosio akichem, ng’iche abosiasi, tochakanarae, aborum akwaan, akirii ng’aunoi, ng’amor, aa eeh ayaa amaa nabo toyei kolong nabo ng’asi karea na gem, akiker kaa ng’asikarea, eng’olik emaishaa be kroner toliwor jikiaa. Toliwor akwap, toliwor jikii toruner. Asa abui abu jik eme akichem ngikolea eme ngakiro akichem. Abu atobung’ lowa loetawun. Ataboung’ lowa loa etaun akipany. Epany tani ekinyes ngarupeyae tarau naremuni ekidioko nitemokin ayar epocho nawi. Nitemokin akigel tani esukari nitemokin tani agel aa amukat, ewuro. Abu atooa. Abu engolik ekaas ngol emam ibore aremuni. Atolot ajaribu akilot ng’amotogae anakaaosho. Ekotaa ngapikipikio elot ngagario, elaok agarupiaye nariemuni ekidioko. Elotari iyong apikpik kinakinae ngaling’a atomoniarei ishirini. Kila apikpik ngarupiaye atomoniarei. Akidiokol nitiemokin teni akigel ibore. Abu engolik tarai afa milia todet idia. Aring’ia idia idounio edit itokeng emam ekaas ipanyi toliwor toroner akwap aaa atabong’ jik nawi. Anikolong epote ngirwa lua ngapikipikio ana ngi lonio abu jik atanitanun alipu ngarupiayr angitu ng’a eden eden eden ataaa toring’a ngiraka ngulu erai ngarupiaye elfu kumi na tano, abu jikia epoto napikpik atanyu agarantii kaa ngakaa nuku itemokinosi alemare apikpik ne elon ngirwa lua watu kredit, ngirwa lua mogo. Abo jik atoany apikpik atolomaa robo jik etatamai cha tarai ayeni cha ibere bee apikpik akinee ng'irwa kolong ayei lo sukul dee. Abu jik atolomaa akiwok robo ng’iboro angitung’a, atolomaa losok dee ewok ng’inyanyae ng'itung'a, akiwok ng’amaembe, akiwok aah aenar tu ng’iboro angitung’a kong’ina abu cha anang’i ebok elipu chang ng'iropiyae nu elipaa teni nu elipaa akampun kidong cha ibere ichesit lopuko togielea akimuj. Kong’ina tojeker jik atamaa bee ichesit cha ibere kane a ichesit kulikoo ni kolong anem amaa kaa jikia atanaik robo jik toliwor etowo tani ekolej lo kolong alosit etowo. Esomae kolong ayong ibere bee petroleam jeosaens. Esoma etowo kolong kotere ng’akiro apamili tamam ibere ilipae tomam asukul pis emam aah amatarjik nakiro na abodaboda jik. Akiwok ng'itung'a, ng'iboro, atam ng’imwakae ng’irei atoromo apikpik. Anirumori jikia, toliwor ebaribari ekile jikia toliwor cha akile jik. Aaaaya toliwor jik egielii tani amukat kaa nyicheoru kong'ina. Towor jik tokona ayei jikia eeh ayei jikii nakiro na ebodabodanua jiki tokona. Ayei kidding ng'itung'a eche esaa erono ekas ng’ache saa ebuuni apikpik. Ng’akiro cha etorit ng’una na emam bo chaa niaronon eeh. Ayaa ani kaneni dae, kolong jik alowae alo akichem, alowae alo anam. Alowae alo anam kaye, eyaa ng’akiro nn anam bocha alowae nu iriamuni yong ipany ekasi kon ichemi anam. Eyei tokona eger lo eyakar, mitii eyakar yong epute lo arai ng’ikon. Epute mitii egilei yong lokon, ng'esi iyanyuna yong ibere. Amaa teni ng’ikorobicho, ekorobich ng'esi iwakini akiring lokorobich, tochakaa nani kirami ekolia loapolon. Asaa ibere kolong aah kajokinit ayong kaneni arai jik ng’ikorobicho lukon iyaa yong kidding anam, inaa tokona choroo, kidding anam katikatii lowae yee. Arai ni ikokinia yong ni iyanyunia yong ariam tu ekolea, ariam ekolea ejit, arai ejit ekolea lo esakio sua. Ekolea ng’olo egielari yong aboi ng’aropiyae na kalak ng’alupui, ng'akiro dae. Arai jik ng'ikoni ipute totiakaa ka itwaan niatubwa, kaa itwaan ni atubwa kotere ng’esi elemunit atubwa keng. Tolub akimuj na kolong imuji yong alo kwaas anam, totub keyaa ng'aropiyae nakolong idenit yong. Keyei ibere idong’i ng’esi kinakino yong. Bocha akwaar na kinakinere yong ibere ng’ini tojeker yong jik akop. Toloto jiki kitumaa togielak ng'itung'a akimuj. Kimuja ng'itung'a tolakaros. Ng’anya erono kaneni, akwaar na eng’edatar ng’aunoi ng'unaa. Ang’edaa tong’opaa. Emam mamu erepot iyaari yong wache. Nyilosi yong ni apolis tabar achakarosing’ikon boroo. Keyei kolong ibere ikachit iyong nyirai akibon kolong ikachit yong, king’arakini yong, king'arakini yong, ani kemamu toromor jik nyibong’i nabo yong nanam. Ayaa ng’iputei dee, anikolong eyakar yong ng'iputei lukon lu ang’iiji ng’ilu. Akwaar tu nakodunete ekolia, areamu tu ekolia luapolon ng’olo, eyani yong tolemunae ng’atosa kiusaya mdos lo atubwa, kiusaya ng’atosa ng’una. Kiinakin yong'oo totuboe keyei komishen naakolong, komishen na atubwa, etuborio kaneni, aah akimuj keyei nakdong imujit yong, keyei eden lokolong idenit yong lo loa kolong iyarit yong nawi kus, eden tu daang looking totuboe. Ibere ni idong’i ng'esi kiinakirio yong. Kiinakirio yong ibere ng'ina aya ikachekini yong kori kitumaa nawi togiela ng'itung'a akimuj kimujaa. Aya alowae ani enang’i bocha kolong bocha imeeakaan kotere apuut ekas ng’olo akirii ibere bee anakaa arai ng’amor napolok na eting’ete eting’a na eting’ete eting’a na eting'ete eeh epute ng’olo nyirai anem, nyirai ibere bee enyaritae elelea, nyirai ibere ng'ini. Alokiding anam nyirai kirum ekolia lo ang’ikiling’a, nye erii toting jik paa toton todakar toton toriam. Anakaa ng’ina abunere akikuen arai mg’ikiling’a, mitii imujin yong iyakarii jikii ng’ikiling’a. Ani kimakar yong ng’ikiling’a, kipiyorete, ani bocha ng’arumaa ibere ng’ini elomete lo rarum. Kiraa yong jik atamar idekakin yong tibii, todekakin yong edeke lo erratum. Kotere akatorot nabo ka apotis nabo ang’iting, saasaa ibere erono ng’ini. Erono ng’ini kaa akiram amakasia ntii emaam ekuwom lo atakaa. Kimam ekuwon lo ing’arakinit atankaa, taram ibere bee amakasia eramio, erami yong amakasia paakaa towakun ne ng’isegetaa. Pakaa iyang’a yong awikit iperi anakop, epipil ne ng’aring’o nu na erratum. Anikolong bocha aah ani kaneni dee kotere emam ibere ichee itegemearit yong, emam apokon lo igiritae nakauntu, emam apokon lo eyakar ebishar loa polon, asaa inaikini tu, tanaik tamaa saawaa tu kimie ebay kotere, kimie ebay, kimie ebay kotere ng’itung’a lu awi apolout kolong emam ekas emojang’a kidarito nabo ayong, ayong nabo lo alosiakirigar. Asaa ayong lo anaikinit ng’aporos ng’una, tonaik ng’aporos ng’una na ekwaas anem jik kisumuj kechii. Na tukona nyabala ayong itwaan kapee kichem. Enyakar akichem eyakar ng’akiro nakalak. Eyei edeke lo erarum, eyei eyei teni ng'imor ng’imarile edokari ekwakaye eyeya ng’atomen kigumio totaan jik togum tong’op. Kitaar amaa gem, kirimi yong gem kama ikokoi kitoguma ng’imalea totaan, torumor jik kong'ina kirikasi ng’ataruk. Anibocha kibuchuri bocha ng’esi emujeta ng'itung'a. Asaa kaneni, i yong esorokit, i yong itwaan amaa eya ng’akiro nakalak. Edakar tani atuba todakar alokiding anam, todakar jik, totokak jik ng'itung'a kilaplapae ani ke ng’akinyang’a, kirikau i yong akinyang’a anam kitanyam. Kirikau yong ekalia loapolon kitaar, kiriam yong ng’itirio kitoremoremo. Ari kenang yung lokwas anam iyeri kilip akuje, tamaa yong akiluj ejokonoi. Inak, kitaputapu bocha tonak, ani kemam nyibala bocha ayong itwaan toloto inaa. Erono ibere bee anam, erono akichem, itwaani jik. Kiyakar yong nipanyi, kiyakar ekas kon lo anang’olenyang, tomin neni iyakaa na kichem, erono akichem. Erono akichem eya ng'akiro nakalak. Emodos enyemi ng'aropiyaee nakalak, iyong itwaan ni iumiyara ni itwaan inait aposis ng’ina daang taany ng'aropiyae nadochichik. Kemie ekas ng’olo, ng'esi kolong emikina ayong atolung jik ekas lu anam emee emee, tokona bocha ani aboni bocha lo etuun habo lo loa akilat ng’agario. Akilat ng’agario nu ilasi yong agar apei labuda teni neni daang kotere eman ng’ichotoi, emam akiru na etepi kichapunes ng’agario, epumpi bon. Iwosekini itwaan anawikit kori alolap yau agar a safari apei amaa ng’ayaunet ng’arei. Kidar kilat na ilatara nachaparoch pakaa ebong emam emam ichatoan. Ani iyani ng’una itwaan nabo nia akaowash ebala asaki akilipare astima, asaki akilipare ng’akipi, kinakin yong ibere nidochichi ishirin talasin. Ishirin talasin nu nyigieli yong ibere. Ooh abala bocha iyung itwaan nasorokit, iyong itwaan ni iyei amaa, ibere keyei ibere ni ebay, kipany kimujaa ng’itung’a lukon. Lakinii ng’ikasea luche luku, lo igirito ng’itung’a emam ibere king’arakini. Ayaa kaneni dee apotoo lowae lo angapikpikio, ng’apikpikio arai ibere bocha ni maree kupenda kwanguu kori meere aminatoi kang akimin aapikpik. Arai kolong arai atoremunite itwaan nikolong kisosomae ayong, kisosomaa ayong atomoo ekolej kang kepany tokona ayong ekas. Ani tokona deeng a abu tu nikaa etouwo, ering’a erigae ng’aropiayae, kaany ng’aropiyae abong’ori lokolej kang atorumo ateremonea ekas. Tokona bocha kotere emam itwaan itegemerit a emam itwaan ni abala ayong aah amatakina nikang nikeng’arakini esumuj awi kang, esumujai kori atanapai emam. Saasaa arai ayong bon tokona ng’esi kipany ayong ebokin. Apikpik aribun apikpik tamam ng’aropiayae na iwakinit yong. Towoo jik apikpik pee kilipat yung’o ng'itung'a lu akampun lu lua akredit luku. Epute kirikasi apikpik ko. Akwaar na edekakinor yong, emam itwaan imuji nawi kon. Akwaar nee eeh edakaror yong apikpik kon tibilai akeju kori nyo pakaa nabo ing’alekini yong, ng'esi iyarea akimuj nawi. Ayaa ng'iboro lukapotik, ibere aitwaan, kamaa tokona lua esok, inwang yong baati mbayaa, ibwang yong anapikpik ilipae yong ani kiyakar yong ng'aropiyae kiyar polis steshen kitoen. Sasaa arai echaleng’it lo apolon saanaa. Iyong itwaan nyabala ayong itwaan bwaa napikpik, nyabala ayong itwaan bwaa toliwor bodaabodaa. Mmmh abala ayong yong ibere ni ipanyi yong kimujete ng'itung'a lukon, tomin neni. Kotere egogong lo anikalapatan egogong nyikalapatan arai nyikalapatan arai ng’ichan. Mmh mmh arai kongina arai jik ibokin ni ipanye kipany ekas iteno ng'aropeyae apikpik ibere bee meiteinas, erono apikpik isubi yong atair, isubi yong arim, isubi yong isipuroket, pee kisubakit yong, be kilipat yong ng'itung'a lu elon, poot kirikasi, teni kolong ilipat yong, kiriasi tolemasi. Sasaa arai echaleng'it neni daang. Saasaa anibo tokona yong itwaan ni eyei yong isimujaa yong ng'itung'a kibokin neni. Kisumuj ng’itung’a kon, kisumujaaa awi kon, afamilia kus kaneni ekas aloipany, kerai lo akaunti tamaa yong akuj ejokonoi, kimee ebay ekas lo esumuj ng’ikatung’a. Kerai kolong esukul esomae yong torem ating kon kishukuru a akuj, keyei kolong itwaan kisusomae yong kipany ekas kipany nyimee. Ataa kirai yong polis bee emenete ng’iche kimekis ekas, ng’iche militaris kimekis ekas potu nabo kutangatangaa, kimie, kibokin lo kaas ng’olo kipany kitanukau akuj neni pakaa ekaru bocha lo eminio inipestimenit nakon ng’esi ing’arakinos. Akop na eya chalengit na elal noi sanaa. Ni eyei yong tomin, meere aminato kang tokona alowae alo apikpik. Apikpik ng’akan kang nyenu adaunosi, nyichamakini tani ng’aropiyae kiwaak ekimon kichamak ng’aropiyae, kiriga erikarosi kolong ng’akan erikarosi ng’iting. Tokona alowae alo la agefemenit nayong kona aturkana gafemenitnuku, arai jik agafemenit tosaki akigak nasorokit, kigang’it jik tokona nasorokit, ng’ide lu kolong aring’a emakatar uwero wasasi kechi asisomare kechi. Kamaa tokona ng’ide lu kolong arumonete, lu kolong arumonete, lu kolong afanyete juuu chiini, pauaa torumosi sekondaris, leni kilas eit, arai kolong nang’olenyang nakosi jik nang’olenyang echamakina kolong nang’olenyang agafemenit tolot jikiitorem ng’ide lu kolong arumorete ng’isukulio tamaa eweso lo elosio ng’aren, kepuut king’arakis kechi, keng’arakis tolotoi kila awi tang’a kolong esomae kane, etubokin yong kai nakinae ng’itung’a ng’ulu teni ng’abasari ng’irwa lu be aliwor abasari. Einanario abasari toloto nabo lotung’a lu wanajiwesaa, ng’itung’a nabo lu eyakatar ng’itung’a luche nabo bee ng’esi elosi abasari. Arai kolong tobetei abasari elosio kila awi, kila ikoku nikane nikolong esomat tonang nebe atii eyei tamar nyen. Telemunae tolemaa akaunti, tolemu jik kiwok tamaa kiyari sua yong losukul. Tunakulipia chule kejok, kisomaa jik ikoku ng’ini torem ekas. Aliwor tokona ebokinosi ng’itung’a kurimo yong kilas eit, tamam itwaan ni keyari sekondari kibokin nawi. Toliwor ekecham loger kang, loliwor bodabodaa loger kang, toliwor eeh mutu a kaawoch amaa itwaan ni ebany ng’itung’a ng’akes. Toliwor kong’ina, toliwor jik emaisha apo toliwor jik emaisha neni. Akaunti naa arai kolong king’arakini tolomanari jik tolomanari tomaa kilaa awi tamarae amaa tolotoi losukulio, kilaa esukul lokolong esomao, ibere bee nyalu ng’ide lukolong arumorete, tamarae nyelu, nyalu lukolong ekakinetai, tumarae nyelu, keya tani lukolong adakarosi, eyario teni politeknikis kipany ekas lo ang’akan king’arakinae toloto kipany ekas lo apoliteknikis kipany ekas lo apoliteknikis. Egong tokana ekas lo abodaboda egong. Ng’akampunio kimono pakaa apikpik kilipaa pikpik pakaa kiaribun apikpik. Na esaa lo irumorae yong akilipare apikpikii iribuno apikpik aiwesi kupanya kasi, na weewee umachalipa watuu wa kiredit. Asaa neni erono neno. Akaunti echamakina ing’arakini ng’itung’a, ng’arakini nasorokit. Saana saanaa nasorokit, ng’ide lu eting'a jikii lu eting'a king’arakinae. Ayong tokona alowae alo kang’aa nyetee teni akaunti, arai kolong telemuni akaunti tamaa akaunti teni eesi ng'itung'a lua abodaboda aah kilemun sua kinaak sua ng’apikpikio, taramae turkana kaunti kamaa akaunti fulania eeh nyonu ng’apikpikio nakusia nyenu pasanal. Kigerae estej, todukakinae ng’itung'a todukakinae estej, nakis kilaa itwaan apikpik ejok robo teni. Amaa tamarae ng’ae eyakar eweso ng’olo akosomare, alo bodaabodaa isomat yong iting’it nyo. Bot king’itanarae, eting’itae sua ibere bee atii konaa. Igirio teni ng’ikasea luche luakanjoo, ng’akosea luche lu pasiyek luku kigirae ing’arakinoi sua. Ari boo tonaa emam jik iteo sua ng'itung'a lua akaunti nyekui igeretee ng’ikech tung’a, nyekui kamaa lua akaunti, kechi ingara kinito ng’ang’arasitia daang nu eponitio nakaunti. Iteo sua ang’akonyen. Sua luche eyakare tu sua bodaabodaa iteo sua nyelu, emam itwaan kimisit sua mmh.